अंतरिकाश केंद्राचेरे एकलो अंतरिकाशयतारी मुंह हंव मोजी शारीरिका। आनी मनसिका बळयकी संभारापाचेरे लक्ष केंदरीत करतलो। आनी ताचावंगड घुसापूणा आनी उत्पादक रावपाची व्हाट शोधून करतलो। शारीरिका आनी मनसिका बलयकी। पायाले वयायाम नित्येनेमां शारीरिका रितिना घट्ट। आनी बळयकी बारी रवपाखातीर हंव नेमाना वयायामाची नित्येनेमां संभारातलो। दुसरे ये मनसिका बळयकी तपासपां हंव नेमाना मनसिका बळयकी तपासानी करतलो। मोजा ताण फाटलेचेरे आनी एकंदार बरेपणाचेरे लक्ष दोवारतलो। तिसरे आनी निमाणे निदां वेळपातराक, हंव फाण्वो ती निदां घेवपाका वाढापणां दिलो। हंव बारो विसावा घेतां आनी शदूरा आसां हांची खातीर करपाखातीर सततेयना निदां वेलपातराक संभारातलो।